a chika yanda ku a yi chegu yi tonou yi bo yi bo nwo chegu cheu don joru jor pidyi, mi nwo yi yan da ku min sa buri mi yi tono, kan dingi miringi ley bayan julo dwi yemrangu kan jul dwi yi jamrangu a din guwei lai <hesitation> da ga nibiyo, wini, toro, nda dayi a don jore yin mo tu gu zuwa kan dah dima zuwa karfe <hesitation> nibiyo <hesitation> karfe win wu marau a doh joren yin gajanga yi ronwa duk yirti no ningwe a do jor wai ma ningi mi renwa inkwiri a toh jore iningu na pila <hesitation> a sawon a joru a joru <hesitation> hour rob ningu na pila. nuwa kasu nuwa kasi karfe <hesitation> kuno, <hesitation> ni, doh jore n twiwe mba masallachi mba pu nuwa juldi puno juldi yi kachu in wata bur lei nwoyi pu kan woyi pu yin gyanguwowe <hesitation> yin karyani yi ta nyinomun twiyo kan woyi kan woyi somma jor pukan ka ya pun anyi neh jor pun wata njulo dwi yi kachu ban pero ndandai, chika kun chegu itono bo yi bo yi nuwa bu ka dan di dani toh ya peri katigu buru kopu yi pinu. ya ka tiri kobo yi pinu, bu kange ma ka dandi dai julo dwi wu nuwa julo yi pinu ya yi yo, toh don tono nwo chegu yi dimire, kanawono nere wu wu woyi jor ningu yi to ba. ba ningya ba ningya yan da ku yo yi ningu, ba tilangya wungi jo en a miringu a miringu a miringu jor du kangi yi maran don wo yii yirin tu tum tum <hesitation> dabu nuwa ba che kin nuwa ba che kin yo nere <hesitation> nere ba dadai a miringi layou tiwe bu kana kino a miringu layo ba su wa yanda ku miringi la miringu la yau kin da kuyi to no anda ba pero ba wata buri dah bu ito don tono nwo chegu duk ner wu yogi ner wiyi lah ba tilanga yan da ku, yoh yoh mwarduwe buri yeh a jor marau ka don wunu we ba ba ba ba suwa yandaku miringu lai yi tono don wo yir ti ningyiwe yitin tu mwani buri yi tono ka sima bwi bwondi nuwa che wu kin kana wono nere ba dandai irin komo kumo dan mini dai toh <hesitation> nuwa tenuwi ba nuwa ningyihwe pu dama nyammiri nwei, amno wundi buri ko kuma a ninga tau daga pukangi <hesitation> bu denuwa buri ka pinu ninwa nuwa chewi kin kai woyi irti kangi nuwa min un a ningwa ito kun inko kowa kumi a abunnan. a twiwe a jor ka za toh kaga eh a wo bongoma ninga mir ma, don tono nwo nyigu nwo nyigu daka chini kamayirwa bu yi kino wa, ner ba yoya ner wu deruwe dah tibak ba mondo buri ba mondo buri eh ya dangani tikangi nigya bu nwo nwo chedgu yambau chika anda ku nuwa boh nin gu dangani nuwa pirgu kana bono nuwa kana bono nuwa bache nyandi pinai toh.